ഛ്ഹിനദ ഹവമന വരിവൈ വിദ്യമയവദുന്ദു, ഉന്ദു ഓന്ജി മല്ലദേശ അദിത്തന കരന, വിവിദ പ്രദേശദു ബ്ēതേ ബ്ēതേ ഹവമന വതവരന ഇപ്പുനു। ഉത്തരദ ബഗദു, ഛലിഗലദു, തേഇവ്രഹിമ പതപുനു। ദക്ശിന ഛ്ഹിനദു ഹവമന ഹേച്ഛിതന്നനേ ഇപ്പുജി, ബര്സ ജസ്തി ഇപ്പുനു। Śഅṅഗൈ ബുക, ഗുഅന്ഗ്ഛോന്ഗ്, ഇന്ഛിത്തിന നഗരദു ഉšന ബുക തേഇവṃśഅമ്, ഹവമന ഇപ്പുനു। പസ്ഛിമ ഛ്ഹിനദു ഹവമന ബേച്ഛദി ഇപ്പുനു, ബര്സ ഖമ്മി। ഓന്ദ ഹിമലയ പ്രദേശദു ഛലി ഇപ്പുനു। ഉത്തരി ഛ്ഹിനദ ഹവമന ബ്ēസിഗേഗു ഉšന ബുക ഛലിഗലഗു തന്നനേ ഇപ്പുനു।